पैंग्वेन काजे ने तीनंग पक्षी माननो चाहे। तीछे काई तीन्द्रे पुछल काई काल्लू रोहे तीन्द्रा पेट पर तीन्द्रा पेट पर काई धवेल्ल रंग रोहे चे। काई बरफ मारोहे तीनंग तोन लागे। तीछे तीनंद्रा पाँशदा वार गरम होगे। तीछे तीछे तीन्द्रे पुछल पीट पुछल काई काल्लू रोहे। औगल ने पेट पर ने तीछे काई धवेल्ल रोहे ने चे। बरफ मारो ने चे सूब भेलात्रो।